Kwbangma mal mata rok bongni saak no nawui belai hachal tei kuchuk khe baharwui mano. Aborok wngkha yongla kuk kangaroo tei beng. Yongla bongni saak ni sai ponchash guna hachal baharwui mano. Abo hai khe bohrok buni simi kharwui mano tei amobai bohrok chamung bo romwui mano. Kuk rok khe baharwui chamung romo tei kharwui mano. Kangaroo waisa o noi meter hachal baharwui mano tei omo bai bohrok sikari rokni hoite kharwui mano. Beng rok bo baharwui mano phiaba bohrok chamung romnani tei bongni jaal o kana tei nongkhor bagwui bahar o.